Rusiape <noise> ñavae vae tembiureta <noise> jaeko sopa shushi, sopa bosh, <noise> tarta crepe galletareta, opaete <noise> kuareta oyeapo genjibre ndive, ani jeramiñovi <noise> yamboembosi, jare yamoembosiaa <noise> yamboyea só ndie. temiti ia ndie, jaeramiñovi <noise> kaovireta ndive jukurai <noise> yandepuere yau kua tembiureta